Nrida ikuti tikoño kuali kuali yo'o tá xakoa xakoani yo'o kinikuitichi, kenti ta nra chitón yo'o ngakati kixo nriti hojatónta jan ta nrida ikuti mas ga ña o'on xientoti a millontita nacho ta notita iinhora lia danruviti nra chitón yo'o ta yaati ta xanati nrami ho veeti tajan naova nridaikutito ho o on. hojayó ña va ini kua hoa ta jan xaanti nri ninó nradavi ho o on. metro ñoti nrininotá, kitiyo ta mini itu hoja mini hoja a xhee sapa, xhee galleta, xhee ho o on. nrida ikuti noajanta naxhitia tá, neatia noti veeti ña kaichanti ini kuea.